आउ डारको के खाणोको खाना पसंद करदा काइ की डरके का खाना शुद्ध हो और यो अमुक स्वस्थ अच्छा भन्यो। और खर्च भी कम लागो। जो का खाणोको हो यो आमुक बेमार करो और आमुक स्वस्थ भी अमारा खराब करो। और मोइगो भी हो जो की आमुक खाणो ना चाहिये।